Deh an 'da-dih-a :gwlor-nyor: 'jeh, :mor :on 'ti dha, mor-: :on 'bei'-: whole day :zleh, :zleh, :zleh, :mor a taa zleh-a' po eh :se kplen 'jeh. :mor a :ne yard :on 'da 'on 'be 'yle no :yeh :daa 'o yi 'o deh :yeh :daa 'o eh-: no-eh :an no nyor 'jeh. :mor :on taa-eh no :yee' :yee' a klehkpeh :a :porluh-a klehkpeh :yee' 'mona :due' or-: mu-a no-'. :on 'de-di' :boi'-a 'jeh :mor on dha :mor :on 'ye deh or 'da :mor a mu 'on 'dei' :yor :daa or 'yle zean' 'o, 'or deh :daa eh-: 'on dbo 'on 'dei' bo 'o, :mor :on dbo-eh :on 'dei' bo :yee' eh "korn 'nyene, :yee' eh no 'mona: :deh, :yee' a klehkpeh 'mona: :due' or-: no a klehkpeh, :yee' 'a! 'An 'de-di' :daa or-: :ne dha :or no-a 'an dhih 'o, :mor :on no-eh :yee' eh :mor :zulu 'jeh 'o. jorwor: :wlu-a :a pobo-a ya :mor :on :taa wlu, eh no-eh :an no nyor 'jeh, :on :korn 'gen 'an 'de-di' 'yu :daa :or :wlu-a deh-a kind or 'ble o mu :on bo-dih no eh 'nyene :eh? :on :korn 'gen <hesitation> dha :daa :on 'dei' :daa on deh or :se nyor 'jeh. :mor :on :taa wlu eh no-eh :an no nyor 'jeh. Jorwor: :mor :on 'ye deh :mor :on taa :on 'bi 'nyi, :mor :on 'da 'o 'on 'dei' kpon-dih, :mor :yor :daa 'kpon-dih, :mor ta-eh or bo-dih no eh no-e :an no nyor 'jeh. :mor :on :ne 'de yard :mor-: nyor-: a-a' 'jeh :yee' eh :nmor-: 'yi, :yee' eh no-eh :yee' nyor-a klehkpeh 'mona :due' eh-: no-uh.